أحب أحتفظ باسمي الأول الحالي، ليش؟ لأنه له قيمة خاصة بالنسبة لي، ويرتبط بذكرياتي وعائلتي كمان، اسمي يشبهني ويعكس شخصيتي، تغيير الاسم ممكن يكون ويسبب لي نوع من الإرتباك، لأن الناس يعرفونني به، أنا مرتاح باسمي الحالي، وما أحتاج أغيره عشان أكون راضي عن نفسي.